زرت العلا مؤخراً, مكان تاريجخي جميل يعني بصراحة بشكل لا يصف, ولما بتروح هناك يعني بتحس بإحساس, إحساس عظيم, يعني <hesitation> الآثار, الجبال هناك يعني, مرة جميلة, جميلة, جميلة, مرة, <hesitation> وكمان ممكن تسمع قصص يعني قديمة, تخليك تعيش الجو.